<hesitation> Raha very aho an, dia mijery Google Maps aloha voalohany indrindra raha misy aterineto na misy fahafahana <hesitation> fahana ahafahana manao izany. Raha tsy misy kosa dia mantan- manontany olona amin'ny teny anglisy, na amin'ny alalan'ny taratasy. Izany hoe soratako eo amin'ilay taratasy ilay toerana tiako aleha dia asehoko olona mba ahafahany mahazo ny <hesitation> ny tiako aleha sy ahafahany manoro ahy.